کورنۍ هغه ځای دی چیرې چې مینه، ملاتړ او امنیت احساسېږي. ملګري هم مهم دي، خو کورنۍ ژوند ته ژوره مانا ورکوي. کورنۍ زما د ارزښتونو بنسټ جوړوي. کله چې زه له خپلې کورنۍ سره وخت تېرووم، آرامه احساس کوم. د هغوی ملګرتیا زه پیاوړی کوي. نو زما لپاره کورنۍ ته وخت ورکول تر ټولو لوی ارزښت لري.